Mukurola okwange, ebimera nibisaalirwa, bita, obu okulima ebicoori obwiire bwokubiiha mumusiri butakahikire, okabitema bikyaali bito, aho ebimera nibiba byakoraki, nibiba byasaalirwa